gi vabdaŋ nəncu ɗalak badai. badai, dama kaka khalətii ɓa nii badai. kakənna nai, satsuna dəkka ɓa, nən valaa a akarkashək badai saboda haka dək ɗala bee apənau, manga, plata akwai ɗalaŋ nasaroo kwayadama ja vadgoo ɓai. amma, badii dai, dama mda kyawiiyu ni badal. dək ɗala be naŋ kusguzu, akuk badai, badai atiyoo yarina nai nadgwala, naskə ɗala ɗala, na maka be dala, dəkka dai, nii badai, ni ni koo ɗala nə koo kuliiya ma larabci bani, se dai na kuzguzi də kuzguza bini badi ni ca ba nda ɗyawiyu ba nii nii favək badai, mda zaya də kuzguza bai amma apənau nən kuzguzu, manga nadgoo naŋ kusguzu amma badii dai nda dyawiiya ɓa nii badai, kuma badii dai nda ta ɗyawəgi za nda ta kuzguzigi badai, a'a azəɓai, nda dyawugi badai, ya tlidyi gi badal, amma tanu nde nda tatfi karni gaɗi kuli ɓai. Jndi aci matkəli badai, afu badai, amma sai ayapu agajaŋ mamato kəci daŋ babatkəkci, se kə kee ka badidgon, badi ɗyawu badii za aci ni a ci badi za mama fəvatkəl; vadgwag badii bai, ənku bewu va ble jaŋ va pagdeeja kada. ndi dai koo ya ɗan yaye, yani ni ni atiyoo be babə yarii marəmma ni ko larabci ɓani giza kə vəla za gi balarabii biyo kwa ya gi ko nani yarenini kagiŋ kənowu atiyoo marəmmak yanini amma tanu jəmba matsala japa badai uktliiwu ta kato ma uktliikapənau <laughs> ɗalak badii wu ɓa makci əzga ɓai, kuma daadu ayapu dəgaŋ mijkikci <hesitation> gamaatu badai miiwu badai, afu budi za fəvatkalana mama atəzga atazga atazga atiyii atəzga badaya kwii wu, nku ba beŋ, bek blendi pagdak kaɗa ba filwu ɓa har ja kam har ja vadgwee təta, dan əndi ni aci vəla za koo a kabila gwaza, aci aci aɗalak awazat kəli, amma badi na takatə oo badii ta katəmdək amma badi ta katə mdak suliya mama uktlinci azga lamak badi bai kuma atiyii miiwu badai, afu yi badai. kai beewu za zayi daŋ kəzya kwa zayi nda aziyak kwatinja bini dək natsalau va tlaɗyalik kwaɗa dalilək kamat. to nkani mda daa vabdak kəmda tanu mda tanii tabta gama ma to fəvatkəla diina za taska ɗalak badai, favatkəla azga ɗalak badi bini atə atə tlamo tam? ai kaga atu kwaya atakəti ma atu wunyak-kapənu bai, daya kenan, atə tlabə wunyng manga bai, atu wunyoŋ nasara ɓai, atə dai ndabdatu na da atəzano ma atu wunyak badai za atu ni atazga badai, fəvat kəla na azga badi bai, ai beewu har ba ma kak kak mamakəba, beewu har kata beŋ naŋgwuwa, dan tanu nanu za nkaŋ: nda daa ma tiiɓa taska ɗala dək badai, atiyii atə badiiwu za nda ɗaulu wunla za atiyi atazga ɗalak badii bena atu tlama asar da atəskwanu acetuskwanu ɓai. atədgu tətaŋgka kuma atədgu nanguwa, don nii va bələk sawara akan uktlayuu bee tanu nda va ɗyawau, akci jan miiwu be, biya indai akci vadgwak badii ni, akci tadga kaka daŋ nabi akci ta-ta Jlaba va kuzguzək si a badiya kwai, ta kuzguza, indai ba wudəru za sabati addini biyoo kwaya indai kak badii ya kwaya za blanna ni aksi va tatkədək si don yim gaɗi mda ance lokaci be babə badayakwi apəti kwata kwata, don nkuu ɓa har biswu ɓa təta. tanu zu fəvək badi za kə laulala ci ma 'ayan ɓa’ aci əncəma ka zənə ci ma kazo za gi yii gi badai. gamatə dək fəvat kəla za maimakon 'ayan aja kan kakwtiya be kada aza bai, sə dai atə ta ɗaleeci gapənnu, nku ɗalak apənuwau ni, ati yi də, mda mamləci ii, lini za əmda abdaci ma gini yarini tam? nii badai dan ndataba tə tləmək be gaɗi aɗatkə jaŋ blama amadu, əa kwantda jii ii prizon, aci tan tatfi tabdi mama badiyet akunu aza ɓi? to badii za kunawun azu kwaya, aci tə katee aməŋ mata, to a che tanu abzəku za fəvatki kaka ta pəli ɓi ni aci takfii maduwak prizən za nda ta, kwantrola tanai mda bee a yantatak-kamda. tani mama badi a kunau azu kwaya, aci tə katee aməŋ də takaksa azu amma aci-acizga 'mata’ bai kaga aci tlamo asar fa, asar fa babba, amma jlalatka ka dəkka aɗuk amatək badai, bina ya kətə afuunu bai, ya kəta nasara ɓai, ya kəta balarabii bai za favatki za ka tatkədoo badii ni gi valkuu gna badiya kwiwu ba kaka kwadu daa, a'a gi badini daku kəkata kərdi da? ni kwaya nən rasatə aɗaŋ əndi dək fəvat kali za aci aci akunək kadək badal, fəvatkəli yi azga badi bai atiyi mama atu badai, ai fii kwaɗa kaci azu. nii nən tuwayu ɓani matavən angwu a gwambi nda va jləmək jlalak-kən kau, akwai kabilu be va ɗala mama akci akcin cu akci tapə uktlinci za aci ta kuzguzi ɗalak ɗalatkakci bini ɗalatkaci a pəti. to a gaskiya a badi ɓa yin gaɗi wunadgwa wunadgwa badi akətə azɔ ɓai kwata kwata, mda laukak-kənd ma aci badai, aci azga dalak badi bai, 'al'aduk badi aci asogu bai, tanu gəna ja jənəzga jəzga avəlagər, jəz gau jaŋ oo atləpəɗa da dai sauran su, duk al'adu jən tag ɗawo jə nazgane tanu kə laulu fəvak badi mama koo kə laula wuɗək fii gabidai, kə labdaci mama be kada tam? aci azanəgi bai tanu ka zanən di maa aji za, ajeek kbaga za kan ka tlatlatiyi ni gumuk ɓuwa, fəvak badi anabai, aci ja ɓa aciɔzga ɓai koo ka zənəci ma aji kaŋ kaktliya mawu, balle akwai dəm bee tanu patu agawa tandanʊ’ tanu wunɓa daku patii wun, tanu gama gi <laughs> gəma, tanu sai yagvayi du bini kə tasai tandanu kan amma kə tasakci karantu ta ɗasi. to saboda haka badiya kwi dai tii ɓai a badii ni tə tə jlama kokari ta kuzguzi fəvatkəl; ɗalak badani aci ja za aci azga ɗalaŋ aci vəli vayaŋ na aci ta ddi, amadu wa dai nda tə kuzguze ci ɗalak badiiwa, badiiwu atiyoo be babə yaringa, nda nyawuwa ɓa badale, kuma wu rayatu a badiiwa. ko ban cinye time ba? shine tii yaye tə kuzguza ɗalatkəl; shine aci tə kuzguza dalatkəl bai amma nasaroo yaye aji ka kuzguzi be ni amma wun daaa angwawun ni, əncaza badyi kwaya, tii ba təska dala dək badayakwai, aci vələvda ni, aci ba apənu ni tam yaye aci ta jlami aci ba aca ɗalaŋ nasaratkəli yaye aci bau nda be jlama kəra gəna maci na.